الشهرة لها واجد فوايد، بس بالنسبة لي أشوف إنها لها واجد واجد أضرار، خاصة أنه يكون مسلط عليكم ضوء بشكل دايم، هاد الشيء مؤذي مؤذي كثير أن يكون دايم الضوء مسلط عليك.